العطلة الأسبوعية المثالية تبدأ بالجهوة في الصباح مع فطور خفيف وجعدة مع الأصحاب والعائلة، بعدها خرجة للبحر ولا الج ولا القرية بالليل ومشاهدة فيلم أو الإستمتاع مثلا مبوسيقى مع كوب شاهي ساخن، <hesitation> وكعك وشكوب وأحلى لمة سهريات الليل.